Дар Дания обу ҳаво нисбатан мулоим ва боронӣ аст. Тобистон ҳаво нисбатан гарм мешавад, ҳарорат тақрибан то бисту панҷ дараҷа мерасад, вале шабона ҳаво сардтар мешавад. Зимистон сард ва намнок аст, ҳарорат одатан аз сифр то панҷ дараҷа паст мешавад.